نيجيريا جوها حار ورطب في الجنوب وعندهم خريف طويل شديد وفي الشمال الجو بيكون حار وجاف جفاف شديد يعني نيجيريا بيكون فيها سخانة شديدة ورطوبة وفي فرق كبير في الجو بين الشمال والجنوب